كنت افضل اني اكون فنانه مشهوره وده لأن الفن بيوفرلي فرصة ذاعبر عن نفسي وافكاري ومشاعري بطريقا ابداعيه سواء كان في الموسيقي او التمثيل او اي نوع من الفنون وكفنانانة مشهوره ممكن اكون مصدر إلهام للناس وأثر في حياتهم بشكل إيجابي من خلال أعمالي